कोनऊ विशेष अवसर के लाने हामे अपने बालन के लाने सुंदर और स्टाइलिश रूप देन पड़त हैं। सबसे पहिले हामे अपने बालन के अच्छी शैम्पू और कंडीशनर से धोबे को परत है और साफ़ करन को परत है। जिससे बाल मुलायम और चमकदार हो जात हैं और स्टाइलिंग के लाने तैयार हो जात हैं। अगर हम बालो को आयरन या कर्ली बैंड से स्टाइल करत हैं, तो बाल और अच्छे लागत हैं। और इमे बाल गर्मी से सुरक्षित रहत हैं और टूटन से बचत हैं। <hesitation> एक फ्रेंच बैंड और कर्ल्स का उपयोग करें ताकि हमाए बाल और भी अच्छे और आकर्षित दिख सके।